Lo que kauk munumang es de ndeu se limjien pelota pu rapu limjien ma limjien kaung kauk tuba timjieng de de kua mana'ey lichꞌiñ kua ma lu'uey y pus chu limjien ya karit li'ik ya mat escuela mat limjien kupu fut y kari bolibol kupu limjien <noise> y ndeu es kua bupajau kani pelota pa kua malamjeng y nipem limi ndeu pus chu si ya limy kuma jay kua makataung tienda kujua limy l'ey de bi'ia y ndeu peuk bakja y limjien bi'iat pus pu xikit kaung li'iñ y chu pus chu chu ndajap li'ik limjien pus bi'iat kanjet ya butju limjien y li'ik batsejet rapu y. <noise>